تغليف الهدايا جدا سهل، أول شيء بختار الورج أختار ورجة هدايا مناسبة للمناسبة، وأختار وأجوم بجياس الورج وأضع الهدية فى وسط الورجة، أجص الورج جص الورق بحجم مناسب وكمان أغلف الجوانب، أبدأ بطى طرفى الورجة فوق الهدية وبعدين طى الجوانب وأءمن القاعدة وأظف شريط زخرفى، لف الشريط زينة حول الهدية وسط عجدة.